<…>Zaho zany tsy olo pihina tsakitsaky, fa isaky fety aho vo mihina tsakitsaky, fa zaho zany añatiny heriñ'androo ndra ii ro añatiny vola raike, tsy mihina tsakitsaky aho laha tsy fety ñ'andro zay vo hinanako tsakitsaky.